हिमाल हिउँ हिउँले भरिएको हुन्छ । त्याँ बाह्रै मैना हिउँ पड्डोछ । हिमाल भन्या त बाह्रै मैना हिउँ पड्डे ठाउँ हो । यो नेपालमी त झिक्कै हिमाल छन् अझ । सगरमाथा, सगरमाथा त विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हिमाल हो । सगरमाथा भन्दा अरु हिमाल पनि छन् । माछापुच्छ्रे हिमाल छन् । धौलागिरी हिमाल छन् । साइपाल हिमाल छन् । अनि तेसैगरिकन अपि हिमाल वाउँछि गणेश हिमाल यी झिक्कै हिमाल छन् नेपालमी त । अझ तेसैपछिको त दोस्रो ठूलो हिमाल भन्या पाकिस्तानको माउन्ट केटु भन्ने हिमाल हो । हिमाल त हिउँ हिउँले परेको घेरेको हुन्छ । बाह्रै महिना हिउँ पड्डो छ । ताँ त हिउँ गल्ला पनि गल्लैन । गल्लो पणेपनि हिउँ पहिरो झानो पड्डो छ । हिमाल त ठूला हुना छन् । समुन्द्रबाट अकाश हेरेपछि के हुन्छ तेसाइ हुन डाँडाकाँडा भरेका हुन्छन् । डाडाकाँडा मथिमि हिउँ भर्या हुनोछ ।